Tyondo neki nek- nekitoma akere ane eng' sapeenyu tukul ko peliot, peliot ko tyondo ake nekindet neki nekiimakipwatchini chii kole tos nyokopun olinyoo, kokinyo tyonyi konyoko ki petut nekimamii peek, kimami chak kimamii amitwogik, kokicheng'ati amitwogik tyonyi, kichokopun imbarenyo ako ki kityech pandek kityech pandek ako kindee keldo nyi, ko nyereen nyereen akot kiminde, ako ka panye kanye imbaret ko- ko- kopusta, ko ng'o ko ng'o tyech imbare ng'ung, ko nyere kei tukul ne mi imbar, kityech kipetu petuu noe koki arap araap siit, ya ki ya kimang'u pandek komye, kinyeree pandek amu kindet tyonyi, koyekapun koyekakopun kwendi, ko- ko- kokakonyere tukuk tukul chemito chemito oranae punei, ko peilot ko tyondo nekitoma akere pesio.